غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه ځلې برس کړلای سي او د غاښونو د مناسب کریم څخه دې استفاده وسي، هر ځل برس کول باید تر پينځه دقو پورې ادامه پیدا کي تر څو په سهي شکل باندې غاښونه پاک او صفا سي.